<hesitation> Ajival yè ara skwa man ka way chi ngoz sa nka chi ngoz jibaki nawa? Man nka chi ngoza daman ma shalik nenga nka nwara wi ntenga de, ndewa baba'sa ndu jiri de, ndu jiri ka bude nta nzau ke? Nta nzawa gol nenga nta nwoy va kilek de nta gau ke? Aa ntun da kuba ka maffai arai man nka nwoy nche ngoz'sa ka nway mafai ara mana ngaya agide ma, man nka ncho maffai ka ntsina dayi maffa kub ka ntsina dayi maffa to kabasa nka da nyo wudai kilek ba nta ntsina dayi maffa, skwin nchkwo nga ah a skwisa kileka mafi yawa nga nte nyera ah nana. nga nga ged mu maffa mgozi nta ged mu maffa aman wudai kilek nta ntsina mu maffa bi ndè gide nke'kya nta te goliya bi, nde ngide kye'kya kuma nta goliya ba nta nwaiy ged mu maffa ah wudaya'bi man ka gad mu maffa ah wudahi, nenga ba ah slembada agidè avasa amma man ka gadan maffa ah wudaiya bi nto wuday'sa nta slembada nta ged mu mafa ba vasa agide nta man nwoy ngoza dwo mwi ngur mafa, ngur maffa ba de man wudai'nenga nta ntsina mffa dhuma ba a ntisna dayi maffa, ma chechew nenga ngoza nenga amba nchow kat'bi, Sei ka sunna <hesitation> gwali'ya'a doumsa achin ma babba nènga dè achina mbu'da, achin ma mam nènga dè achin mbu de?, at ntyi mavar nte wiy de anta ntiya'n buda? Apa mpanan nkwalangui amam nenga dai am mpona bude? Bab'nenga gana ndzekda nagana an ndzeka ana gana an dzeka m'buda nto sai ma nka nwara nte kilek di kafin aka dow ncho da? Man ka ncho toh mashalik skwi mana ah damanjin nga ngu ngurhi ngoz nenga nka nwoya mana arai ansa ntow mavar' a'slaha ntak lek kilaba, a slaha ntak lak mbaldava, andzi mbèla sauna ma makar nènga angasa a skwi man nduva awaygaskiya skwi man ah slaha ntak mokwatoub, man nta ka skwindi nchkwo'ginne ka mwoya ncho nriya auda apa bi, to man nshalak nenga ngoza ansa ntau skwindi man macha'chew nenga ngoza amba gak mbaliya mpreka amba slemb'deka an nzuwan agag nbali, ka dawda zhigilè da tsukoda ana gadè'ka shke nwi ka ngots ka bi ba nfwu nduva azin zhigile atskoda ana gada ka, nto skwi nfuna nta zhe agide ngoza azbay, ma makar nenga ngoza aga ka skwisa a zhigile a nwarak nwudai ngaya, nwudai ngay'sa nta gau ke? Ta ndzau kè ta ged ma de? Nte dè lèkonè dè ta dè bi da? Ta do lèkonè sa nta ndika nguva lekone'sa de nta ndika buda, nta zhe nta lekone'sa to dwo tagaka skwin ngide de taga mbu de? Skweme ata gaka da a mpowtsuna me? Kamba ka nzuval nta geda'a to skwi dè nwuffe deka aged ngoz aranta azbay agide nta ai gad kam man nka nwoya ngoz sai nak nwara na bab'nenga ana mam'nenga di nta nzo kye'kya avasa'kye, tsakani ntanga nzwona azhe de nzwona bu da'a, man nka ngozi man baba ah mama tagyi nzawn to man ka dwo dhoum ntenga avasa'sa kila anda nziya ara mana mam nenga ah bab nenga'sa to mashalak skwiya ara mwucha man nka ncho ngoz ka ncho ged golai ngaya. man kachi golingay ba kada nwara ndzi tènga di nta nzau ke? Achun mu mam'nenga ah bab tènga dè achina bi da?.